gott kvöld og velkomin í Kastljós eru íslenskir unglingar bara latir og áhugalausir um PISA könnunina prófið ómögulegt eða er íslenskt menntakerfi að bregðast þeim á þriggja ára fresti verður allt vitlaust þegar kemur í ljós að árangur okkar fólks er verri en sums staðar hefur þó tekist að snúa þessu við til dæmis á Seltjarnarnesi við athugum hvernig og rýnum

frekar í málið með

kvikmyndasögunnar og ræðum

við Brynhildi Guðjónsdóttur um óperuna

sem Íslenska óperan frumsýnir í vikunni börn sem vistuð voru á

fullorðinsdeildum Kópavogshælis sættu í verulegum mæli líkamlegu og andlegu ofbeldi á meðan á vistinni stóð aðbúnaður var oft á tíðum skelfilegur og líkamleg tilfinningaleg vitsmunaleg og félagsleg vanræksla mikil þetta er á meðal þess sem kemur fram í svartri skýrslu vistheimilanefndar um vistun barna á Kópavogshæli á árunum nítján hundruð fimmtíu og tvö til nítján hundruð níutíu og þrjú formaður nefndarinnar og formaður Landssamtakanna Þroskahjálpar eru

ofbeldi sem sem vísað er til í

vanrækslu og ofbeldið var bæði af hálfu starfsfólks og

er að segja ýmis hegðun vistfólks hvort sem það voru mótmæli við aðbúnaði eða af hvaða sökum sem það var

var það vegna þess að fólk vildi þetta ekki eða var það vegna þess að fólk gat ekki sinnt vistmönnum hvers vegna var þessi vanræksla áttið þið ykkur á því þetta voru nokkrir grundvallar samvirkandi þættir sem betur fer teljum að flest starfsfólk hafið verið að reyna að gera sitt besta en aðstæðurnar voru gríðarlega erfiðar það var ekki veitt nægilegu fjármagni í að byggja upp þessa starfsemi þannig

ytri aðstæðurnar voru erfiðar það voru allt of margir vistaðir þarna og það var allt of fátt

á tíðum ungt og óreynt líka ófaglært þannig þetta fór að snúast meira um að ná einhverri stjórn margt starfsfólk sem var þarna hefur lýst því hvernig það í raun og veru festist í þessari menningu það

fór inn í þetta meira

eða lærði það smám saman hvaða afleiðingar var ekki sátt við að bregðast við eins og það gerði en en sá enga aðra leið til þess að komast í gegnum daginn þið nefnið

afmörkuð tilfelli á barnadeildum þar sem börn urðu fyrir kynferðislegu ofbeldi var það að hálfu annarra vistmanna það var við sjáum engin tilvik í þessum gögnum um kynferðisofbeldi að hálfu starfsfólks Bryndís það má segja að þessi skýrsla hafi orðið til þegar forvari þinn í embætti kallaði eftir

lýsingar þarna sem koma manni á óvart vegna þess að svona hlutir koma manni alltaf á óvart þó maður sé búinn að undirbúa sig og þó maður sé búinn að fá ábendingar um að þarna hafi ekki allt verið í lagi og heyrt lýsingar á hlutum þá samt er maður sleginn yfir því sem kemur fram þarna í skýrslunni ég held að það sé alveg ljóst þannig að á sama tíma og við fögnum því að þessi skýrsla sé loksins komin fram og

hún er gríðarlega vel unnin og vel undirbyggt það sem kemur þarna fram og mjög vel að því staðið að koma með ábendingar um úrbætur þá er auðvitað efni skýrslunnar sláandi og mér finnst mjög mikilvægt að að við áttum okkur á því að þetta hefur áhrif á þá sem þarna bjuggu og fjölskyldur þeirra og við verðum að

fyrstu árin en svo eins og kemur fram að

líkamlegt ofbeldi hafi verið viðvarandi ástand

von á því að þetta hefði

verið svona langvarandi ástand eins og eins og þetta virðist hafa verið já og nei kannski er það líka í mannlegu eðli að maður býr sér ekki til eðlilega mynd af þessu maður vissi að þarna

hafði fengið ábendingar um að þarna hefðu börn sætt illri meðferð en á hvaða árabili eða hve áfall að átta sig á

þetta var langvarandi auðvitað yfir þetta tímabil verður þróun í málaflokknum þannig kröfurnar aukast sem betur fer menn fá nýjan skilning á mannréttindum smátt og smátt en það virðist ekki

talað um hundrað sjötíu og átta einstaklinga yngsti undir eins árs elsti sautján ára í þessum hópi þessum hópi sá sem er lengst þarna er talað um að hafi verið þarna í þrjátíu og sjö ár og eitt af því sem þú nefndir þegar þú varst að kynna þessa skýrslu í dag

þú sagðir að félagslegar aðstæður hefðu ráðið miklu um það hvort að börn

send þangað geturðu útskýrt nánar

hvað hvað þú áttir áttir við með því já

því við áttum að fjalla um tildrög vistunar þá vorum við að kortleggja hverja átti að vista þarna og hverjir voru svo í raun og veru vistaðir samkvæmt lögum okkar var alveg skýrt að

átti að vista það sem þá hétu fávitar og þeir flokkuðust dálítið eftir

sá hópur sem átti að vista

þá kallaði þetta augljóslega á greiningu einhvers konar á greind eða þroska með þeim tækjum sem þá voru til það sem við sjáum hins vegar svo skýrt er að þrátt fyrir að

að gera þetta í einhverjum tilvikum þá var ekki kerfisbundið gætt að því að allir þeir sem vistuðust þarna uppfylltu þessi samblanda af viðmótinu í samfélaginu og aðstæðum foreldranna satt best að segja og þetta er kannski svolítið sambærilegt

höfum séð í fyrri skýrslum nefnda sem eru að fjalla um þá önnur önnur heimili þar sem börn hafa verið vistuð í gegnum tíðina félagslegar aðstæður fjölskyldna hafi kannski ráðið miklu um það eflaust hafa þær

gert það það eru hugsanlega aðeins aðeins aðrar aðstæður sem þar áttu við það voru

einhver atvik eða atburðir sem höfðu gerst sem var svo verið að draga

liði illa í sínum aðstæðum hérna sjáum við þetta í fjölbreyttum myndum það verður að segjast að sum þessi börn áttu jafn vel engan að eða foreldrar treystu sér engan

vegin til að annast þau og það þurfti að finna einhvern stað og þá blasti líka við þetta úrræðaleysi það voru engin önnur úrræði í boði margir foreldrar vildu gjarnan annast börnin sín en þá var farið að einblína á húsnæðisaðstæður

og hvernig fólk réði við þetta eða

foreldrar sem fengu engan annan stuðning við þetta verkefni og þetta blandaðist saman við þetta viðmót samfélagsins um að það bæri í raun og veru að bjarga foreldrum úr nærsamfélaginu frá þessu erfiða verkefni og að auki að þetta væri einhvern vegin börnunum fyrir bestu það lá í loftinu að það ætti að tryggja þessum börnum uppeldi umönnun og einhvers konar þjálfun eða kennslu

sanngirnisbætur og þú sagðir það í fréttunum að það ætti að aðstoða einstaklinga sem voru þarna til að til að til að sækja

en þið nefnið í þessari skýrslu að það eigi hugsanlega að víkka þetta út til annarra heimila og ég fæ ekki skilið það öðruvísi en þið séuð að vísa til þess að jafn vel þeir sem dvöldust þarna sem fullorðnir ættu hugsanlega að eiga rétt á einhvers konar bótum við bendum á það eins og staðan er í dag þá er gert ráð fyrir að

komi fyrst og fremst til álita fyrir þá sem

er búin að afgreiða í einhverri skýrslu við bendum náttúrulega á að bæði fötluð börn dvöldu á ýmsum öðrum stöðum og teljum upp nokkra staði og við leggjum áherslu á að þetta fólk eigi rétt á könnun á uppgjöri eins og hver annar svo nefnum við það í leiðinni að það megi alveg velta því fyrir

sér hvort að eigi að takmarka þetta við fötluð börn eða börn með þroskahömlun eða fólk almennt sem hafi verið vistað á stofnun með þroskahömlun rétt að lokum af því það stendur líka í skýrslunni óhætt er að segja að hún staðfesti að fjármagn hafi aldrei reynst nægilegt til að hrinda í framkvæmd lögum og tryggja nauðsynlegar úrbætur í málum fatlaðs fólks ég veit að þið hafið talað um þetta lengi

að nota þessa skýrslu áfram

það náttúrulega kemur fram í skýrslunni að þarna eru ákveðnir hlutir sem fara úrskeiðis eins og Hrefna nefndi það eru þarna markmið um að það eigi að veita börnunum ákveðið atlæti sem síðan er ekki gert því það er ekki til fjármagn síðan er ekkert eftirlit þannig við munum auðvitað nota þessa skýrslu sem við stöndum frammi fyrir sambærilegum vandamálum það er að segja það virðist ekki vera nægt fjármagn

fötluð börn og fullorðið fatlað fólk er ekki að fá þjónustu við hæfi sem samræmist þeim

sem við höfum undirgengist og það er heldur ekkert eftirlit með þjónust þannig ég held að margt í þessari skýrslu muni nýtast fyrir okkur í áframhaldandi

samvinnu við stjórnvöld til að reyna að bæta ástandið í þjónustu fatlaðs

fylgjumst áfram með þessu máli þakka ykkur báðum fyrir komuna í Kastljós

þegar rykið er aðeins farið að setjast í PISA umræðunni sem gýs upp á þriggja ára fresti er kannski kominn tími til að rýna rýna aðeins í málið hvers vegna er árangur íslenskra nemenda ekki betri en raun ber vitni er prófið

ómögulegt og illa þýtt nenna fimmtán ára unglingarnir þessu kannski ekki eða eru þeir einfaldlega ekki nógu vel undirbúnir við skulum byrja á að sjá umfjöllun Ragnhildar Thorlacius og Guðmundar Bergkvist um mjög bættan árangur nemenda Grunnskóla Seltjarnarness og svo ætlar Gylfi Jón Gylfason frá

að sitja fyrir svörum um málið

árið tvö þúsund og fimmtán var PISA könnunin lögð fyrir hálfa milljón fimmtán ára nemenda í sjötíu og tvö löndum íslenskir unglingar tóku þátt meðal annars nemendurnir fjörutíu og átta í tíunda bekk Grunnskóla Seltjarnarness Efnahags og framfarastofnunar markmiðið er að meta stöðu menntakerfa víða um heim ekki að meta stöðu einstakra

náttúrulega ekki vel við þegar við sáum niðurstöðurnar tvö þúsund og tólf og töldum okkur eiga meira inni sérstaklega út frá öðrum könnunum eins og samræmdu prófunum þar sem við höfum yfirleitt komið vel út þannig að

að við ákváðum

við fengum reyndar mjög greinandi niðurstöður tvö þúsund og tólf meira heldur en núna þannig að við fórum í gegnum það og sáum hvar hvar hvar við værum að skora lágt og hvar

vel út

við fórum svo sem ekki í neina aðgerðaráætlun en það voru ákveðnir hlutir sem að við tókum á áherslan í PISA prófunum er á náttúrufræði stærðfræði og

lesskilning íslenska menntakerfið kom ekki vel út úr prófinu sem lagt var fyrir tvö þúsund og fimmtán en niðurstöðurnar voru birtar í vetur Menntamálastofnun segir þróunina áhyggjuefni enda fer árangur íslenskra nemenda á prófinu versnandi en það gildir ekki alls staðar til að mynda hefur árangur nemenda batnað í Reykjanesbæ

Hafnarfirði í Árborg og á Seltjarnarnesi í Grunnskóla Seltjarnarness var ákveðið

að leggja aukna áherslu á lestur sérstaklega á mið og unglingastigi eftir niðurstöðuna í PISA könnuninni tvö þúsund og tólf við fórum í þróunarverkefni með Háskólanum á Akureyri sem heitir læsi til náms það er aukin áhersla á frjálsan lestur það var sett inn á stundartöflu hjá unglingastiginu tuttugu mínútur á fjóra daga vikunnar þar sem

lesa sér til ánægju við teljum að þetta hafi aukið lesskilning bæði orðaforða lestrarhraða og við merkjum

að það hafa aukist útlánin á bókasafninu

þannig að það hefur aukið áhuga þeirra á við skoðum alltaf niðurstöðurnar og horfum út frá hverjum einasta nemanda það höfum við gert í mörg ár með

samræmdu prófin þá sjáum við hvað

að gera betur og þá er lagst í þá vinnu skoðum hvernig nemendur hér á Seltjarnarnesi stóðu sig í PISA í lestri stærðfræði og náttúrufræði

tvö þúsund og sex tvö þúsund og níu tvö þúsund og tólf og tvö þúsund og fimmtán árangurinn það hljómar einfalt að bæta árangurinn með lestri er það svo einfalt já það ásamt öðrum þáttum skilar árangri ég held að það sé ekki spurning við erum með reynslumikla og öfluga kennara sem

hvað þeir eru að gera nemendurnir árgangurinn okkar sem að tók PISA prófið tvö þúsund og fimmtán þetta var góður árgangur og það var rætt við nemendurna það var

talað um hvað þetta er

hvattir til að gera sitt besta þau voru

til í það og lögðu sig fram og það held ég skiptir líka máli svo má heldur ekki gleyma því að við höfum mjög góðan stuðning bæjarfélagsins

hefur ekkert verið skorin niður

þó að ýmsar hagræðingar hafi farið í gang eftir hrunið þá hefur stoðþjónusta sérkennsla stuðningur

fengið að halda sér og við erum mjög þakklát fyrir það í inngangi Menntamálastofnunar að nýjustu PISA skýrslunni segir að birting og greining PISA niðurstaðna

mikilvægur liður í að stjórnvöld geri grein fyrir stöðu menntakerfisins þeim þarf síðan að fylgja eftir með aðgerðum í þágu nemenda með þátttöku sveitarfélaga skólastjórnenda og

sjá merki um að samstilltar aðgerðir þessara aðila séu að skila árangri með stórbættum árangri nemenda í lestri í nokkrum sveitarfélögum Menntamálastofnun birtir niðurstöður úr PISA eftir sveitarfélögum en ekki eftir skólum á Seltjarnarnesi er bara einn grunnskóli og því var auðvelt að sjá út niðurstöðurnar þar en þegar skólarnir eru fleiri í sveitarfélögunum er ómögulegt að komast að stöðunni því

ekki að vita hvernig þeir komu út við hefðum viljað fá meira greinandi niðurstöður þarna fengum við

tölur sem við settum svo í samhengi mér finnst rétt að skólar hafi aðgang að sínum niðurstöðum þannig að þeir geti horft á hvað er ekki gott og hvað getum við gert betur

hingað er kominn Gylfi Jón Gylfason frá á þessum lokapunkti Ólínu úti á Seltjarnarnesi það er bara einn grunnskóli þar þannig tölurnar fyrir sveitarfélagið gilda fyrir þann skóla hvers vegna fá ekki skólarnir sínar niðurstöður frekar en sveitarfélagið allt

dæmi sé tekið að spurningarnar sem eru notaðar til að meta íslenska hlutann ef einn nemandi myndi taka þær þá tæki það nemandann tíu klukkustundir að svara þeim spurningum en hver nemandi hjá okkur er ekki að svara nema tvær tveggja klukkustunda spurningum það sem það þýðir það er að það þarf mjög marg nemendur

á

og og þannig það sé bara sagt að yfirgnæfandi hluti íslenskra skóla nær ekki þeirri stærð sem þarf bara svo ég nefni af handahófi að það eru tveir þriðju af íslenskum skólum sem eru með undir fjörutíu í árgangi og það eru ekki nema umþb fimmtán hundrað og fimmtíu stærstu skólanna sem að ná sextíu nemenda fjöldanum sem er svona lágmarkið til þess að við þorum að segja að það sé eitthvað að marka niðurstöðuna við ráðfærðum okkur við o e c d og þeir segja að

við færum færum út í það að gefa skólanum upp þá ættuð þið að gera það þannig að þið gæfuð bara upp bilið sem viðkomandi skóli er á og það myndi þýða með meginþorra íslenskra skóla að þeir fengju niðurstöðu sem væri að þeir væru annað hvort mjög góðir og með með því sem best gerist í heiminum eða slakir og þeir væru einhvers á því bili já akkúrat

það myndi kannski skila litlu já þess vegna er það að við völdum að birta

niðurstöður fyrir átta stærstu sveitarfélögin og það er vegna þess að þar er nægur fjöldi á bakvið til þess að við þorum að segja þetta eru svona niðurstöður sem gefa til kynna raunverulega stöðu náttúrulega alltaf leitað skýringa og það var til dæmis talað um að prófið hafi verið illa þýtt prófið hafi ekki verið nógu gott og ekki

verið talað um að íslenskir krakkar hafi

metnað til þess og skilja ekki af hverju þau þurfi að bæta þessu próf á

hversu stór hlut af skýringunni á síversnandi árangri okkar liggur þar hafið þið einhverja skoðun á því mjög lítill við auðvitað tökum alvarlega þegar prófið fær gagnrýni þannig

við ræddum við o e c d um þessa

fá til baka og niðurstaðan er að okkar þýðingar eru algjörlega sambærilegar og sambærilegar og af sömu gæðum og almennt tíðkast í þeim löndum þar sem prófið er lagt fyrir en kannski dettum við niður í að að níða niður mælikvarðann PISA af því hann er ekkert að segja okkur góða hluti það er

ef við berum Íslendinga saman við Íslendinga og ef við berum Íslendinga við aðra mergur málsins og kjarninn

við verðum að taka mælikvarðann alvarlega og bregðast við að börn og unglingar í dag eru einfaldlega ekki að lesa jafn vel og þau gerðu þegar við byrjuðum að taka þátt í PISA ég meina það sem kemur fram þarna

lesskilningi stærðfræði og náttúrufræði segir í skýrslunni hefur árangurinn dalað mikið svo nemur nærri heilu skólaári og og staðan aldrei verið verri og áberandi verri en á Norðurlöndunum þið leggið ýmislegt til hvað er það fyrsta sem menn eiga að gera og ég veit að þú hefur reynslu úr sveitarfélagi þar sem árangurinn hefur batnað mjög mikið hvernig stöðvum við þessa óheillaþróun í fyrsta lagi held ég að við verðum að

að treysta fagmennsku kennara á þeirri stundu sem þetta er tekið alvarlega og það er farið að vinna með þetta þá mun árangurinn batna en í örstuttu máli þá verðurðu ekki læs nema þú lesir og síðan eru til margar útfærslur af því og það er kannski of langt mál í þessu innslagi að fara yfir það en leiðirnar eru færar og kennarar kunna þær eða hafa þær aðgengilegar

er áhuginn á menntun við erum náttúrulega langt á eftir sko það er einhvern vegin hlutfall þeirra sem kjósa sér iðnmenntun tæknimenntun sem vantar mjög sárlega inn á vinnumarkaðinn en einhvern vegin kjósa færri að fara í er það ekki líka afleiðing af því að við lærum ekki jafn mikla stærðfræði og raunvísindi eða náum ekki jafn góðum tökum á því mér finnst stundum eins og fólk geri sér grein fyrir því hvað þessar niðurstöður eru alvarlegar það er að fjölga hjá okkur fólki sem virðist ekki hafa tileinkað sér snefil af vísindalegri hugsun við útskrift úr grunnskóla miðjan okkar er er of lág og okkar eru of fáir og við höfum ekki efni á því að laða ekki fram það besta sem býr í hverjum og einum þannig að við verðum að bregðast við og þetta bara snýr að velferð þjóðar og þessa þessa samfélags og auðvitað hluta af því að við þurfum að viðhalda íslenskunni og það gerum við ekki nema við viðhöldum lestrinum og læsinu örstutt bara í lokin

gamaldags kennsluháttum það sé ekki verið að nýta þá miðla sem þau eru vön að nota og annað erum við eftir á í því

skiptir það ef ég á horfa á sveitarfélögin þar sem urðu framfarir sem við höfum verið að skoða

við þeim þá kemur árangurinn en hvort að leiðirnar séu mismunandi þá eiga þær þetta sameiginlegt að það eru allir að lesa meira það er kjarni málsins innilegar þakkir fyrir komuna til

takk en ný leikgerð Brynhildar Guðjónsdóttur á óperunni verður frumsýnd á vegum Íslensku óperunnar á fimmtudagskvöld í uppfærslunni túlka söngkona leikkona og píanóleikari saman sálarangist aðalpersónunnar á bæði íslensku og frönsku við kynntum okkur málið síðasta símtal konu við elskhuga hennar til fimm ára það eru þrír dagar síðan hann sagði henni að hann væri að fara frá henni og á morgun er hann að fara að giftast annarri minningum um þennan mann sem er að fara frá henni hún er að horfa á eftir honum í í fangið á annarri konu hér er hún með minningarnar í litlum kössum allt ofboðslega fallegt og og búið að binda á

hátt um öll bréfin

síminn leikur stórt hlutverk þarna er hann þegar fólk gengur í salinn þá er á þessum svarta síma sem táknar elskhugann þegar hann loksins hringir er klukkan orðin korter yfir ellefu um kvöld og hún er búin að bíða óperu þannig að þetta er rússíbanareið tilfinninga og manneskjan er eins og sært dýr og hún spilar á alla strengi

í leikgerð Brynhildar er nýrri íslenskri þýðingu eftir Kristján Þórð Hrafnsson fléttað saman við franskan

með óvenjulegum hætti tvær konur túlka einu persónu verksins saman Auður Gunnarsdóttir syngur hlutverkið á frönsku en Elfa Ósk Ólafsdóttir leikur talmálskaflana á íslensku

er svo í höndum Evu Hilmarsdóttur píanóleikara þriðju konunnar á sviðinu fyrir mig var stærsta áskorunin þessi flétta að við getum farið auðveldlega og eðlilega úr töluðum íslenskum texta inn í óperu sem er sungin á frönsku og svo öfugt og að við skiljum alltaf sem áhorfendur að þetta er sama manneskjan sem er að hafa sig í frammi og á meðan önnur syngur þá er hin að tjá sig í símtól og við eigum að geta horft á hana vera ein þótt hún sé tvær það kannski gerist þegar

maður sjálfur maður er klofinn persónuleiki og margar myndir af manni sjálfum og ekki endilega fallegasta myndin

hugsað sér að gera flugu mein er aðalpersóna kvikmyndarinnar besti dagur í lífi

eftir finnska leikstjórann Juho Kuosmanen myndin hlaut un Certain Regard verðlaunin á kvikmyndahátíðinni í Cannes í fyrra sömu verðlaun og íslenska myndin hrútar hlaut árið áður við töluðum við leikstjórann sem var hér á landi fyrir skemmstu myndin er fyrsta mynd Kuosmanens í fullri lengd og byggir á sannsögulegum atburðum bardaga finnska

við bandaríska meistarann sem háður var í Helsinki nítján hundruð sextíu og tvö

kynnum hans af hinni heillandi

og þótt myndin sé ekki dæmigerð lagði hann ýmislegt á sig í þágu íþróttarinnar og hann hefur reyndar hefur tengsl við Ísland líka þar sem goðsögnin um

þættinum í kvöld verið þið sæl